ⵏکⵚⵡⴼⵖ ʻʻʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ. ⵏיקⵉⵍ ⴽⴻⵍⴻ ⵏʰⴻⴷʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ. ⴼoⵓⵍⵉⵔⵉⵜ,. ⴻⵀⵜⴰⵏ ⵣⵉⵏ ⵀⵜⵇⴳⴷⵡⴰⵔⵉ ⵔⴰⴽⵓ. ⵡⴰ ⵀⴰⵣ ⵡⴰ ⵀⵉⵢⴻ ⵣⴻⵏⴷⵀⵉⵏ. ⵏⴱʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ. ⴷⴰⵡⴽⵉⵏ ⴱⵉ,. ⵏ'ⵏ'ⵀⴰⵡⴼⴻⵔ. ⵓⵎⴰ ⵎⵓ ⵜ'ⵀⴰⴽⵉⵎ ⴼ'ⵉⵜ' ⵢⵓ'ⵔ ⴳ'o ⵍ'ⴰⵏⵙ ⴷⵉ ⵓⵙⵢⴻⵢⴻⵔ ⴷⵉⴰ' ⴰⴷⴰⵀⴰⵙ ⵡⴰⵎⴰ ⵓⵔⵉⴷ ⵡⴰⵎⴰ ⴰⵔⵀⴰⴽ ⴼ'ⵉ ⵀⵉ.